الصّدُئ <hesitation> كتير إلو عناوين: الصّدُئ بالمحبّة، الصّدُئ بالمشاعر، الصّدُئ <hesitation> بالعطاء، الصّدُئ بالكلام. الصّدُئ- <hesitation> الصّدئ هوّ مفتاح لا تكون إنت باني عِلائات كتير أويّة وكتير مُهمّة مع البشر وخاصّتاً مع الأهل، خاصّتاً مع الشّريك، لأنّو نحن طالما نحن في بحياتنا شي إسمو صدُئ فا نحن عنجد حا نكون صادئين بي مشاعرنا وبي كلامنا وبي- كل- شي- بي كل شي بي كل شي نحن منئدمو لزوجنا، لا عيلتنا، لا ولادنا. فالصّدُئ بالمشاعر أهم بي كتير من إنّو نكون كزّابين، نكون مُنافئين، نكون هيكة متصنعين. فا نحن نكون صادئين بي مشاعرنا، بي كلامنا، بي- بي- بي حُبنا فا هيدا الشّي كتير بي سهّل علينا أصلاً ن- نتعامل مع ال- الآخرين ليش؟ لأنّو إذا أنا مسلاً كزّبت عا هيدا الشّخص بعد فترة اكتشف إنّو أنا عم كزّب عليه فا أنا هيك حا إخسرو، بالعكس أنا مسلاً عملت شي زعجتو فيني إجي ألّو عملت كزا- كزا أنا <hesitation> يمكن هوّ يتئبّل الموضوع وما- ينز ما نزعل من بعض ونكفّي الحياة طبيعي. بس إذا أنا كزّبت عليه وما كنت صادئة معو بعد فاكرة فترة اكتشف فا هوّ ما بئى حا يأمّنلي. فا لهيكة خلّينا نتبع بي حياتنا الصّدئ مننجى من كل شي.